Ijo'o nuu ñaña ndukutu ye kuye ndichún yetuu, uchi yetuu chivo yee ñaña ijonutu ijonuu xun, ndukutu yetuu, yetuu ndan ndukutu tuu tuntanda ndiñotu ndukua, kayuu chivo yee tun tuntada yexuján.